هل تصبح الحياة معقدة أكثر كلما تقدمت في العُمر؟ أيوه، الحياة تصبح معقدة أكثر كلما تقدمت في العمر، لأن المسؤوليات تزيد، سواء في العمل أو الأسرة مع الوقت، تتجمع التجارب وتزيد الدروس، وبعضها صعب، لكن تعلمك كيف تتعامل مع التحديات لكن في نفس الوقت، كلما كبرت، تصير أكثر حكمة في اتخاذ القرارات، وتفهم أن الحياة فيها السهل والصعب، والأهم هو التوازن